Amra bonainem boto huan anin, se ause se walowi botowa hua anin se hana eneme. Se hana eneme, se ese wohi. Se ese wohi nufayaa, am ina botu ata manem amdabu neine se tak seliba enemey. La hua ansis sampe nufeye, seme aum hafleman am ese ene enin hum huna. Ya dinak namul akumuneina, ya me awet tafuna hobaase metewa tauna taa funa tu taisa tamikit tu taisa hataa. Heta huna kuflamaa, rafua anin, yakumuneina ebuna samua ne ese eninama, ya hili hua ane ya ekihe. Ya eki hua anin amhisi. Amhisi fua anes subya kuya nane, ya me auwe loyo amhili se eninee. Taisa mahiro heota, funa ta funa ho, yakunaise semau inai obuna hobaa ya metewa amania ya funa ho. Ya taiyam ra ee <hesitation> ta funa ho ta tebu. Ta jumura te, ta funai le <hesitation> ni hasalate, supaya buna, supaya nika o ono. Hua anin am huna sef, akumuneina ibuna hua anin, alhuna am huna. Amun taise me amikile enama, am muna ni <hesitation> lotobala. Lotobala amhuna sef, afumunaina ee <hesitation> ese enine <hesitation> Hak teina, teina hua anin, aho am tebu. Am tebu ni kanalalama supaya nikai se enei. Hineweste, esate, farakai. Wa anin <noise> am huna se am tebuni se enene kanalalama. Aa <hesitation> ka suda iyame buna suda iyam nika. Lam hili, am hili am tebu, am utebu holo am mubaranik uflama. <hesitation> am lam ya amana, ya naem amda <hesitation> eifese, am fatomuneine. Se meauw ya naem an <hesitation> bilianet takhe e taketa eta eta inewe. Eta eta eta inewe lei se eni ne, emleino hoa koto hafeste, tuseste hota esewohi. Teso wohi ta u ufaya ho tafuna, haua anin sampe setak se eteinewe me, setak lai amlaiya. Se tak tak tak huna anin, ineweme amala. Emala wana temenoo, emala wanate mesef, er koar yali tetra. E <hesitation> yali tra hua anin, sefulay arr <hesitation> senine mense fula hua anin, se sef mata'a. Suma tahuwa anin <hesitation> <noise> yak afwatoi se dinak ni aku amara seme au amara emartanika. Emartanika doita hilira aman, aku amara me ama ese tewa antusa. Se amatusa, se amatusa hua ma sifala. Sifala hua anin, se eseni yamana. Se eseni yamana, lasihuna lolohho. <noise> Mensi sihuna loloho hua anin, se hisi. Se hisi hua anin, se felek raa. Se felekra huan mamati hua, la aku <hesitation> muneina idina kima autuna huobaa. Autewa aneta huna hota <hesitation> hota iyamra. Tahum tahili umsafataisa. Umsafataisa hiru eta <noise> huna ra hopanika founa, <hesitation> hua anin. Yaku muneina isafataisa. Isafataisa huase felek tusa mano. Se felek tusa mama, supaya se funa ho ardisenine. Berenkese ya denden hua maa, laku muneina ime <noise> au hi <hesitation> inayi ane huna hoba. Inayime suda umhuna maa, umhuna ho, umsafataisa, umkosora ho ete iyamra. Eta tebu hua ho holo, supaya nika uleya buna. Eta tebu ni kofla te, ta iyamra <noise>